muyayinga, iyu naa muyayin adakshi vaɗ, gayi aa waana ii rii mrai daggada gayi atu ba waana bai mamugara vaɗ gayuw atu naa zəbba ii ɗa ɗagai ii baya mari, gayi jaa da gayi naa atu ii kunu ɗa tuƙu gayi afu aa waana bai atu ba məsəkgu, ɓai atu kuma dlam rəbba bai aa yawo gara kasu tuku jaa caccpe atu jaa ramitu danai da mbasi ii rii gayi kakasƙu taimakatu naa atu nən a bina məsək mii wanda aa dəmu da zəbna aatu. atu da ram ma, gonda atu da vərren gara da gaadawaja da shijaa jaa. dlametu rurrau jaama to tənda na kasumu atu dew vaa cacepu aɗa jaa, jaa ramitu bitku ka dlama ɓai ɗa shike kəm muwiya jaa. atu ma, um- um atu a dumu gu bai gwanda atu dayingara ii ɗa ɗagai to gusku jii, ɗa ɗagai jaa zəga rrik atu aa kunu bai.